Maha samy hafa ny <hesitation> soavaly amin'ny zebra, ny zebra moa zany dia soavaly dia izany hoe ny zebra de tsy ompiana mitovy amin'ny soavaly, de isan'ny maha samy hafa azy koa ny lokony zareo, ny zebra ah de tsisy loko afa-tsy fotsifotsy mitsipitsipika maintimainty ah fa ny soavaly ah misy karazany be dia be. <noise>